Yaitara yandepope yave guitarra isa oriri jokogui ipu omee yandeve nota ñañemongoi yaeve opa oyoavi isareta jiapu. Esa jukuraita yamdepuere yayemboe yaikatu jare, ñakäta tonorupi.